أختار أكون رياظية مشهورة خصوصاً رياضة الجري، يعني طيب <hesitation> طيب مجال الجري حلو مجال السباقات وإني أكون الأولى وأنا أصلاً ومن وأنا صغيرة وأنا أحب رياضة الجري مرة، لدرجة إني كنت أحب الجري وألعب مع صحباتي وأجري وأتخبى منهم وهم يدوروني أكثر من الألعاب الإلكترونية اللي أبوي كان يجيبها، سبحان الله الألعاب الإلكترونية مملة جداً.